عشان تغسلي سنونك بشكل صحيح تحطي معجون سنون عالفرشة وتبدي تفرشي أسنانك بحركة دائرية خفيفة وتتأكدي من اللثة وجوانبها أنك نظفتيها تتأكدي-تتأكدي من الخد تتأكدي من اللسان، وبعدها تغسلي فمك بالمية ولسانك ما تنسي حتى هو.